Ika yuili zinanda zituya nemwi jia muziki ngamutwa fungu mziki nkani au muziki wa ledio wa tivi uwachani uo nawetula maana uka nkosishi na hukula duku sanya au maa au usiku ngaya yaf ngayuli yayuli lumsiku nkani kakos sikulala mshana silu kulola paka papa nawe ye- yeyazima kabisa apano paa apano ndala. Ne mwina kundu kulala pa kwa utulivu sana panu pasike leile pasi chani pasu muntu mwino wa koti wei awe ne mwina kundu kulala untulivu saana sana